يعني إذا خيروني باش -نختا- نفظل لفقداني مفاتحي، ولا هاتفي الجوال، بالطبيعة باش نختار يمكن مفاتحي أرحم من هاتفي الجوال؛ لأنه هاتفي الجوال، والا التليفون متاعي فيه أموري الشخصية، فيه دراستي، فيه عملي، فيه الحسابات متاعي، حساباتي البنكية يعني صعب، من المستحيل كوني نتخلى على الهاتف متاعي، والا نظيع الهاتف متاعي، يعني فيه أموري الشخصية الكل.